बाल जो है बिलाट कलर के होत हइंगे। बालन् के बिलाट रंग होत हइंगे। हमने करिया लाल सफेद सुनहरे थोड़ी से कत्थई कत्थई रंग के बाल देखे हइंगे। और जाने कितने प्रकार के रंग के बाल होत हइंगे। अलग अलग देशन में अलग अलग प्रकार के लोगन के बार होत हइंगे। हमे तो बारन के रंगन के बारे में जित्तो पहतो तँ हमने बता दई।